بفضل اقضي ليله على قمة جبل، واستمتع بالمناظر من فوق. صحيح بيكون شوية مخيف، لكن بالنسبة لي ممتع اكثر من القلعةحتى القلعة مخيفة، سنختار الجبل على الاقل الخوف فيه متعة <laughs>